خواږه زیات ډولونه لري چي ځیني یی په لاندي توګه دي لکه چاکلیټ، ککاو، بوره، میسري، پیرينې، جلبې، مټایانې، اوځیني نور چي مختلف ډولونه لري.